פי אחד אלאיאם אכתשף טפל בבא מן ע'רפתו למא כאן מוג'ודא סאבקאן, אלבאב כאן סג'יר ומזיאן, ומזיין בנקוש ע'ריבה, וכי ישע מנּו דוא ח'אפֶת, אלפדול ע'לבּו פתח אלבאב בּבּוטא, ולקא אלסלם כי יהבט תחת אלארד, כל חטוה כאנת כתקרבו לעאלם סח̣רי מעמר תכּיּלו, ולאכן מן וצּל א־נהאיה לקא רסאלַה مكتובה פיהא כל שי הונא ינעקּס מן קלבּכ. שנו ע'אדי ילקא מן בעד؟